कुछ ऐसा पदार्थ भी होथे। जेके खाये के बाद मुँह हर महकथे। जैसे की प्याज, अदरक, मछली, पीनट बटर। चाय कॉफी अउ चिकन खाये। से कोइयो के मुंह महक सकत हवे।